शून्य, एक, दुई, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, एघार, बाह्र, तेह्र, चौध, पन्ध्र, सोह्र, सत्र, अठार, उन्नाइस, बिस, एक्काइस, बाइस, तेइस, चौबिस, पच्चिस, छब्बिस, सत्ताइस, अट्ठाइस, उनन्तिस, तिस, एकतिस, बत्तिस, तेत्तिस, चौतिस, पैँतिस, छत्तिस, सैँतिस, अठतिस, उनन्चालिस चालिस, एकचालिस, बयालिस, त्रिचालिस, चवालिस, पैँचालिस, छयालिस, सतचालिस, अठचालिस, उन्चास, पचास, एकाउन्न, बाउन्न, त्रिपन्न, चौपन्न, पचपन्न, छपन्न, सन्ताउन्न, अन्ठाउन्न, उनसट्ठी, साठी, एकसट्ठी, बयसट्ठी, त्रिसट्ठी, चौसट्ठी, पैँसट्ठी, छयसट्ठी, सतसट्ठी, अठसट्ठी, उन्सत्तरी, सत्तरी, एकहत्तर, बहत्तर, त्रिहत्तर, चौरहत्तर, पचहत्तर, छैहत्तर, सतहत्तर, अठहत्तर, उनासी, असी, एकासी,